Fantampantarina mombanà fermeturen'akanjo, fermeture dia raha misy nifinifiny, ary misy raha karaha tômôbila zegny mandalo amboniny akeo karaha masinina bitika iny, akarina iny dia mihidy akanjo, arorona i avy akeo dia misokatra ho azy foagna i akanjon-tegna.